<hesitation> Ny tiako izen̈y sitrany za fô mitondra tômôbily io za fô izen̈y mibeko izy. Fôtony izen̈y, izen̈y direksiô tiako ito- itondrasan̈a izy izen̈y mande fô. Avy eo amy izey izen̈y za fô mibeko izy e hafahafa koa kôfa mande ho azy zey bôka.